Meere, go'o e feetiere, diɗɗi e feetiere, tati e feetiere, nayi e feetiere, joyi e feetiere, diegon e feetiere, jeɗɗi e feetiere, jetti e feetiere, jenayi e feetiere, <hesitation> sappo du e feccere, sappo go'o e feccere, sappo e ɗiɗi e feccere. Ay! A tawan heƴi.